Yaŝeŋ áśokuwo nére momini ĵãvie, févrie, mars, avril, me, ĵuẽ, ĵúye, út, setambr, oktobr, novambr, desambr.

Émeiniġaruġotia, kumooġo nuġuna eṗee. Méśuke kaɭew ehuġen, emeñahuġẽḃaan íi oñaho neɭeneŝas endaku, nuġuźanuġuhuġen, kuñahuġẽġoḃaan konuġuɭew niḃuriame. Koɭeniḃuriame, néndikee ínembundiken bahuġembo. Buñabia, némbuźaneluṗ néźanesuḃen; nésuḃeendikendiken, neɭew neźa básopuġukela, imeɭoġoġukela, nésopu kuġukela kíġi ímo manumo numuḃay mómuuhalele. Moḃanumuza, númuhuyen, neɭekubien moimi isupalĩ. Muñaźamuźũ, neŝe, neŝe muśeee yaŝeŋ, neḃaan, kúŝẽkurigabiḃitu úbiẽġufiġi neḃaneŝe: numuɭiekaḃaan eŝe. Neḃaaneŝe, númumbie nezim, numuɭie oɭẽ, oɭẽho fíhi, fonombuinii foḃudie, neɭeḃudie. Añaiḃudieḃo bíḃi, eñaɭew, aleɭew, bariŋeḃo afiamiġaɭo boġambuñaḃoreŋ détandi, donembuiniġaɭo muśe imangu nilla, keleɭe níġane niġaro boḃudieḃo. Niġaźa iimoɭẽ budieḃo nuḃuḃaa